<hesitation> Omwanya ogu naataayaayiireho obwire butari bwa hare <hesitation> nkazaho <hesitation> Acacia Acacia mall ah'omuri Kampala nkaba nyine, ruka ruryorunaku rwangye rw'amazaaribwa, nkagyendaho na banywani bangye twahikayo tukagyenda nk'omuri shaaha nk'emwe z'omwazo twahikayo twa- twashanga <hesitation> abantu bariyo bashemeriirwe nibarya meals zaabo nibarya emere yaabo ei bakuba baatumisa nitwe nitwe twa- twabejwanzamu twafuna emeeza eyiitu twabona emeeza eyiitu twatumya emere yitwabire nitwenda, ebyokunywa twarya twashemererwa twaheza twarugayo, so hakaba hatiine buzibu haka habonire, security ery'okwerinda bika biri birungi.